Sonki a yie leeso e dangel ko woni tundi e joɗorgal ngal tundi e chollaaje a annditai sanne, ngam tundi woɗa, ta fiɗɗi chollaaje ummoyto dow sai tefa bunye ngogga.